Enatu okpoki inum na nu me kotu ma mu okpoki yor oyi ovi okuru yin odier` <hesitation> okpoki oson nu okunu owei mo yana okunu wor abo kunu mu reregne ma nu uyan te okpoki dor, okpoki yor mo mor dor ivom wor mo dioma okpoki yor eva mu mene ibuan ahrar, okpoki mo me oku nu banu ubinen okunu mu ta tula tula mu ta tula, okpoki mno mene okunu kemu uyan okpoki dor ewey eyaw nu egi me ku wo, uyan okpoki dor, okunu ekein ewey nu oja mina ewey nu na me bene abene ibeni mi na yor eni ega gen okuveyi o, ewey na nu abo kunu me bene abene ibeni na yor ma mu utom okunu baw eyan okpoki yor krese ewey ekevre ekevre ewey me duw baw mu ukosum baw, banu baw ewake ma mu da ta gogeyo ewey ediom mu ivom me ta utom esinu eders ma mu baw eta dor inum mi tul baw ubo baw kirese, oyor umene nu okpoki mo mene uyan nu wor mu vun okpoki na mu va mene kom, mu deyi inum kom okpoki mo mene wor dor mu deyi inum Dor oyor yor kunu wor abo kunu mu deya yor ikuru yaw nu odianke vivi iyaw mi kuwor, gegesi banu uvai obilelet nu eni me ta ka, uyan okpoki dor, okpoki yor nu uyan yor mu va ta banu uvo obilelel, muva mene inum nu ikpein okunu wor mu mene, uta banu uvai obilelel mu gena ina iyin inum nu mo nu ikpen okunu me den sise banu uvai obilelel, uvun okpoki nu uyan yor uva den mu sise, uyan okpoki dor imo wor nu me ta inum magnem mu kpe ku baw inum magnem ma- a baw me ta tul ekein bekeny ka yor umene nu okpoki mo mene, okpoki mo mene ubuam ahrar, inum nu okpoki na nu me kutwa yor owane mene imo, imo wor mina eni egen ikpola imo ekun vivi utum okunu imo ayi baw nu imo dabaw nu enatu baw eyan ikpoki krese dor ekpe kubaw nu abi ma- a dor ubuam baw abo mu ekein bekeiny dor nu eja dor nu eyi yaw imo ayi baw, eyi yaw imo da baw efan eva me ta mu ekein bekeinyo imo nu imenen iyaw iyin okpoki <hesitation> owei nu, kem enu eva ta ban ekein bekeiny yor ka awoye owi dor baw me digh idiom nu isom, inum nu baw ebinen okuru baw me dia goge me dia utum imo utum okunu baw eyan okpoki krese uyan okpoki dor gegesi ikpekpilem nu awiye owin nu mu yaw yunwa ka iyin inwinkio, oyor inum nu okpoki mo mene, okpoki mo mene ikpoki inum, okpoki mo mene dor esina nu wor uja nu utor. Owei, mu kperi owei, umon owei yor ka mu kperi owei nu oja mina mu ota esinu oja mina dor owei yo oyan ivom kpo mamu ota oyin dor inum mi tul oyi ubo nonu krese dor oyi oyan oku mota, ewey nu abo okonu me bene abene ibeni mina yor eni ega gen okuveyi dor eney yor nu, eru nu egan yor eni egon utum mu ewey nor na nu eyan, nu bene abene ibeni nu eyan de ikpoki na yor, ovu ogon mo kuhna nu ovu, ovu egon mo vulainy nu ovu, ovu ogo mo gbiye ovu, utum imo, utum okpoki, wor nu uyan okpoki nu uta mon de owei, nu oyan, nu uduw nor oyi mo rere dor <hesitation> ma ma nu owei yor okuw okpoki yor kum ugohn mu diesegne mu adu nu otuwo nu oyin nu wor ayin ijalam ovu ka oyor umene nu okpoki mo mene, dor kemu okpoki yor osom o okunu owei mo yana dor ukuru yan te okpoki ma nu oyan yor, nu uvun okpoki na yor uvam mu mene ahrar nu ikpe dor ma dor okpoki yor okpoki oyin ema dier, okpoki oyin ema dier, mo su wor ina mene, ina mene utum esi nu mi mene mu viresen dor okpoki abo miva kpeke, okpoki mo kie owei utum dier okunu udam ta mene inum nu ikpe okunu mu mene <hesitation> okpoki yor osom o okunu owei mo yana kpein dor mo kuwo utum kikar ina yor mi mene dor mi vun okpoki miva pua. Iyor ka abo okunu mi menene banu mi ivom ekein ewey na yor osom nu yanam kpeiny dor oho nu uyan te okpoki yor dor deri ubo nu mu vun okpoki yor mu va mene nu okpo ki yor omaki okimine oyi odu utum okuwo, wor nu ugidin nuok poki yor uyan ememe tu okunu okpoki yor mor yi odu utum mo kuwo, dor kem uda kuru yan okpoki yor dor okuve ni nu wor mu mene, uyan okpoki esi nu ukpe okunu mu rere ta ka unane ta, inum nu ikpe okunu mu dia ka uwane di, imo wor nu me ta evu mina imo ikpola abo okunu eta inum magnem dor me kuru wan mene inum me tie ka, utom okunu okpoki omo krese imo yor ewane ta inum magnem oyor ukpeiny nu okpoki na nu owei oyan ova nu odier, mu dor me duko ma nu owei odein nu igoiny, igoiny isom igoiny ku inum nu owei mor deiny da okunu edier itul itul, uyan okpoki yor ma ka iyor nu mu va mene imigber inum yor nu ikpen okunu wor mu mene yor uyan dor mu kuru deri ubo nu mu va bol baw dor mu va mene inum nu wor mu mene yor, uta yan te inum nu ibute ikel te dor iyaw nu utom kikar wa nu yia, okpoki mo magne su wor okum wor mu mene, krese dor okpoki yor osom nu yanam, igoiny iyo nu inum nu isom, okpoki na nu eni me yana. Ugan omo gber okpoki nu, uderi oku nu uvam mu bola <hesitation> nu uvam mu yena dor oyor mo mene okunu wor mu yen desia, uta gen munu uyen owei vivi dor kem uda ja okunu uyan okpoki yor gbulagbula dor owiye owiny mu ta bine mu otu me su kumany <hesitation> ubo yor yor osom krese dor. <hesitation>